Tabuloo, tantaŋo. tamoo, wolu bee mu kuma, kuma feŋolu le ti. Saayiŋ puru ka soŋo bondi, jee, ite faŋo le ka a jiibee i ye miŋ loŋ jee baawo, i la a kosiňaa, bayiri bonboloo fanaŋ be wolu le kono, bonboloo se uni esipesi de, piroogindiŋo loŋ i ka a dadaa, i ka faloo bula konoto i ka a puka santo, wo fanaa ka kosi feŋolu le kono. Mee saa depaŋ de tuwa i lafita soŋo miŋ na, i faŋo ka wo le ke a kono, i ye miŋ noo, e